عيش الحياة الجيدة ، يقصد بيها انو توفير كل متطلبات الحياة مثلاً توفير بيت صالح للسكن وتوفير الكهرب والماي وكل الخدمات اللي تساعد الانسان حتى يعيش عيشي كريمي وما يحتاج لأحد ، بهذا الخصوص.